أكثر شهرا حر هو شهر يوليو، توصل درجات الحرارة إلى حوالي اثنين واربعين درجة مئوية. وأكثر الأشهر برودةً يكون شهر يناير، تنزل فيه درجات الحرارة إلى حوالي اربعة عشر درجة مئوية. أكثر الأشهر رطوبة هو شهر أغسطس، توصل نسبة الرطوبة إلى واحد وثمانين درجة. وأخيرًا، أكثر شهر جاف هو شهر يونيو، وكمية الأمطار منخفض جدًا.